Rapu a sunu nɛ we fan'a mu be wini wini wini to mu ma zan oro o we nimu a ɲiza doso mi dia u a ɛza a mi dia a we fan 'a mu wini wini wini wini oyi do bewobe a wu we vɛjora vɛjora vɛjora vɛ lira to mu we nɛ a mu fan'a mu wini nini ni a cira bun